Ранги норанҷӣ маро аз тирамоҳ ва офтоби гарм ёдрас мекунад. Ин ранг хурсандӣ ва илҳом мебахшад. Ман онро бо меваҳо, мисли мандарин ва зардолу, рабт медиҳам. Норанҷӣ ранги нерӯи мусбат ва эҷодкорист. Вақте норанҷиро мебинам, рӯҳам болида мешавад.